أفضل أحتفظ بأسمى الأول لحالى لاانة يمثل هويتى وشخصيتى ومربوط بكل زكرياتى مع أهلى وناسى الأسم عندى لة جيمة خاصة يعكس اصلى وتاريخى تغييرة ممكن يحسسنى انى فجدت جزء من نفسى او انجطعت عن جزورى اللى أتربيط عليها